ପିଲେଲାମେ ଦେ ଜାନେ ନୁ କେଥେ ବାସାଂ ଆଚିଯେ, ଲାମେ ଜେ ତୀକେ ବାସାଂ ଜାନେ ଜୂ ତାରେ ଉପରେ କୋଈ ଦେଊଜୁ, ହିନ୍ଦୀ, ଇଂଗ୍ଲୀ, ବଂଗଲୀ, ତେଲିଗା, ମୋରାଥୀ, ବଂଗଲୀ, ସୌଂଧୀ ବାସାଁ, ଓଡିଶା, ଵୋଡିଯାତେ? ଓଡିଶା, ଓଡିଶା। ଅମେଦୀ ବହୁତ ପ୍ରକରଭାସତ ହୈ ଜବ ଆପନା ଜାନେ ମେଂ କୁଛ ଆହୂଂ ଚାହତୀ ଥା ଅଲେ ଗୁଗଲେ ସୌର୍ଚ ମେରେ କୋଈ ବରୁତ ନହୀଂ।